Ny olombelo da matetiky miaiky amin'ny tontolo iaina, miaky amin'ny fifandraisa ary mianky amin'ny zava-misy. Io teo-javatra io zany no mahatonga ny fahaleovantegna tanteraky ho sarotsy ny ahitana azy.